. Óliho fodihamemaŋ moini efirit. amiñaḃailew marŝe niĵew édulini, neĵew esalatuli, kupombiteruli, barara nna níḃelo. Amnelew ékereni nna niĵew. Amiñaɭew ahuneu, dékeren níhosen mma muhami nímbenihus niluḃũ kuhĩko nna aḃaniźae níhuyen mobahalemo, nífirir epombiteruli, áfirir epombiteruli aḃaan letãkaniḃakiġafiri efiali nélene nianileġamusa, aḃanimbenikunen esalatuli, akune esalatuli aḃaan níḃeniġaloŝo nihuren, aḃaan níɭeġu bódekeren. Nímbe saf ékereni, asaf ékereni aḃaan níḃe niġaźib, nissu esoḃuleti. Amiñasu esoḃuleti aḃaan édu- é- ékereni míamusalmi nna nii bararaḃo áfirimi, kupombiteruġo nna, nímbuna desoḃule níḃe nírosi. Ámiñarosi nien, nien, nien eźa éne nilaa éźumboli, eso- mimi mukiśi, bapuśen níḃe nna. Aḃanirene, aḃaniġab niġareŋ . Niġareŋ karẽkaḃaan niṗem ibolali niźanikunen, niŝatoġaleŋgemereŋ, nifompa moɭãi, níźanifubu ibolali. Mem iniefurŝet karenio moṗe mómo, íniġuseġom mómom lesãsi okunenumuɭãi nífubuniḃe. Moini óliho dihamemaŋ oḃanoŝer. Ehaliem, míahuyemi, búdumbom.